Faa wiisira e wiisitiraa turnewiisiŋaaji. Sabi so ƴeewii turnewiisi non, ɗun woniko moƴƴiniraa. Ɗun duu woni ko faandoraa. <hesitation> Ley fulfulde no ɗun noddiraa nii. Golle majjun oo <hesitation> ɗun noddi ɗun.